Nëko jedun na'a i'ixëp nebyë dun tëm kujopëy tëm kujajtakyë neyb jedun myajpadyë neyb je'e wi'injëp jedun kyëxëkyë pëkap je'e ti'i ji'im wi'injëp këxpë y neyb najk të nëkyubëkyë y ko'o najtyë tëm nëadyun nëbi'ikyë neyb naj jedun të mëmëy jadun jedun ji'ib i'ixtotyë në i'ixëp.